إذا كنت منتظر لمدة طويلة, ممكن تستخدم الوقت في أشياء ممتعة, ممكن تقرا كتاب أو مقالة, ممكن تسمع بودكاست أو موسيقى, إذا كان في ناس حوليك تقدر تتحدث معاهم, أو ممكن تلعب لعب بسيطة بجوالك, وأخيرا ممكن تمشي شوي في المكان, وتحاول تستكشف الجوانب المحيطة فيه.